المهارة الي أتمنى لو كانت عندي اهي يعني كل المهارات الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا لانها الحين اكثر المهارات المطلوبة في سوق العمل الإقليمي والعالمي ولأنها المهارات الي يعتمد عليها المستقبل والي بتكون ضرورية حق كل أنواع الوظايف